फ्रांस और मवसम चेत्रन अनुसार थोड़ूग थोड़ूग अलग अलग है। जसो कि सर्दी है कि दिसमबर ती लगाएं फर्वरी तक उत्तरन पूर्वी उगवने, उगवने फ्रांस जसो जसो कि पेरीस ने स्टार्बक्स में थौन पड़े, जा तापमान जीरो ती लगाएं सान्ट डिग्री सेल्सियस रोवे। और अलतें गर्मी छे की जून ती लगाएं अगस्त तक रोवे, हरमा हलकी हलकी गर्मी लागे, और खास करें दक्षिनी फ्रांस मां प्रोवेंचन ने दीवेरा सेहर मां तापमान तीस डिग्री सेल्स सेल्सियस ती उपर जाएं। और अलतें फागन मोसम मां, सुहावन मोसम रोवे, फूल खीले ने, तापमान धीरे धीरे बोड़तो रोवे, और सरोधरी तुम वार्ष की खंड लागे, ख़त्तरनाख खंड लागे, और पाने अले पड़े।